بتجيب الأول كمية الرز اللي انت عايز تعملها ، بتحطها في أي حاجة وتبدأ ان انت تغسلها كذا مرة علشان تطلع منها النشا اللي موجود عليها ، بعد ما تغسلها كويس بتكون اصلا مسخن حلة حاطط فيها أي نوع من أنواع الدهون <hesitation> سواء زبدة سواء زيت ، تبدأ ان انت تقلب الرز ده لفترة كويسة جدا على حسب ما انت تحب وتفضل وبعد ما يتحمر بتحط عليه الشوربة اللي عندك والتوابل وتسيبه يستوى على نار هادية لمدة تلت ساعة تقريبا